हेलीकॉप्टर हेलिकॉप्टर को कई काम रेवे के ऊ बदला में उड़े मनका ने एक जागे से दूसरी जगे ले जावे हेलिकॉप्टर लौया को रेवे उमे कांच भी लागया रेवे। <noise> हेलिकॉप्टर इंजन से चले उमें अद्दर माथा पे फांखडिया भी लगी रेवे । जे भागा में अनंग उनंग फैले। इंजन स्टार्ट होवे जे वे गाखड़िया जोर से फारे जिसे हेलीकॉप्टर अद्दर उड़े। ऊनिये पायलेट छलावे बढ़िया चालता आवे जिसे ऊ छलावे। फेर उमें मनक बेटे उमें ज्यादा मनक भी नि बैठ सके । अर उसे जाबा आबा में भी आसानी होवे। <noise>